راهي المكونات الرئيسية بنتاع السيارة ، بالطبيعة الشقق البراني ، فيها العجل ، فيها المحرك معناها أهم حاجة معناها فيها ، العجل نتاعها ، بيبانها ، أي حاجة معناها الأدوات نتاع الصيانة نتاعها ، البنزين هذوما الكل المازوت نتاعها ، ليسانس وكل شيء ، هذوما الكل الحاجات والمكونات الرئيسية للسيارة